ཤེབ་སེན་ དེ་ ཁང་ ཕ་ ཤ་ ནི་ སེ་ན་ དེ་ ནག་ཆ་ གང་ ནག་ ཆེ་ ག་རུ་ ཆུ་ ཐོག་ ཀེ་ གང་ ་ཡང་ན་ བརྗུད་ གང་ དེ་ ཤེབ་སེན་ ཕུག་ ན་ དེ་ ག་རུ་ ཐོགས་ གང་ ལམ་ ཕ་ ཐོག་ ཏེ་ གུ་ ཤ་ ཧ་ ཕོ་ ནི་ ཨིན་། གླུ་ དེ་ ཕ་ ཆེ་ ཕ་ བེ་ གང་ ནག་ཆ་ ཁང་ ན་དེ་ བརྗེ་ མེ་ ལ་ ཡིན། ཁང་ ཕ་ ས་ ན་དེ་ ནང་ ལོ་ ཇ་ འཇོར་ ཆུ་ ཧ་ ཤ་ ཨིན།